عدد النوافذ في المكان الذي أعمل فيه <hesitation> تتراوح من خمسة إلى خمستاش نافذة، <hesitation> بينما في المكان الآخر <hesitation> الذي أعمل فيه في المنشآت الكبيرة يكون العدد أكبر بكثير يمكن أن يصل إلى خمسين نافذة في الم- <hesitation> في المكتب.